पास्ता और पिज्जा घर ने बनाता तो आवे नी। <noise> बनांगा तो कोई न कोई से पूछणी पड़ेगो। उसे पूछांगा कई कई सामान पड़े इमे। फेर उसे पूछ के सामान लेंगा। पास्ता पिज्जा बणाबा काने सारा सामान होबो जरुरी है। कदी बणायो तो हेनी।